Mehwɛ mbrɛ misi nantseew paa a megye dzi dɛ mutum tu anamɔn bɛyɛɛ <hesitation> mpem awɔtwe da kor dze rokɔ enyim. Da a mannantsew koraa no bɛyɛɛ <hesitation> ɛna ɛkyerɛ dɛ ɛno no mowɔ fie a monnkɔ beebia a ɛno koraa mpo no mutum tutu anamɔn bɛyɛɛ mfe ap - <hesitation> anamɔn bɛyɛɛ apem.